No nuuq blenderiq ummaq sääntseq söögipurustajaq joq. Panõt sinnäq määntsegi puuvilä vai köögivilä vai midägi sisse, vai määntsegi möksi ja sis, no tegegi möksis ja purustas ärq ja tege sääntses mögäs.